Lewru tatabre do wula masin ha lesdi am, lewru arande do fewa masin, lewru jui tatabre dungo sai lewru didabre chedu.